الكلب مينيموم يحتاج ساعة تاع اكزارسيس في النهار اونتر ايكزارسيس فيزيك و اكزارسيس مونطال تاع دريساج يعني ديرله ليكزارسيس فيزيك باش لي موسكل تاعه يبقاو توجور اون بون فورم و ايكزارسيس مونطال لي تعلمه لا ديسيبلين تاع تعيطله و تديه و تجيبه و تعطيه أوامر تاعه بلا عاود الوفت اللي غادي تعطيهواه للعب